मिरर साफ करबा खातर, पहले एक बाल्टी में गुनगुना पानी लेव अने थोड़ो साबुन मिलाव। एक साफ स्पंज या कपड़ा सै मिरर की सतह ने धीरे-धीरे पोछो, जणसें गंदगी दूर हो जावे। साबुन वाला पानी हटण पाछे, साफ पानी सै मिरर ने धो लेव ताकि साबुन के निशान ना रहैं। अंत में सूखी, नरम कपड़ा सै मिरर ने पोंछ के सूखा करदे, जणसें मिरर चमकदार अने साफ दिखे।